Jinsi yo tereka iyo chai kwanza ukakorya moto maa ukatoola nyiingo yako ma ukasunta ma ukateengera maa ukatoola isaamba rimwa raewa chee ma ukavekera maa ukafuna hera jiira ma ukavikira <noise> koo susu tusina ivo vyombo vya kisasa tuku ma ukareka halo nyiingwi ma ukatola vikombe ma ukavekera vikoombi chai.